في يوم من الأيام كان في صيادة عجوزة بتصطاد سمك في البحر فلقت ازازة في البحر جواها رسالة لما فتحت الرسالة دي لقيتها رسالة غريبة جدا من شخص بيحكي عن حاجات ممكن تحصل في المستقبل ليها علاقة بالست دي هي استغربت ان ازاي في حد عارف عنها كل حاجة في الماضي و ال و المستقبل و بدأت انها تستكشف اسرار عن حياتها بسبب الرسالة دي و بسبب خريطة في الرسالة